Ndile ndiri uwari, vanzise ni namawolo, n- ndinyu wansise ni- nin- nindindikule ilindisi, ndihanzitse, nindii wanziise nimboka ijamajani. Ni- niweanzise nini na- namalaki, ndyuku ndilisye isiku jereha.